Lun beu, leun beu zong, kum beu sona, kum beu son maana geu ina mu i’ veu geu seng geu pad n za’i geu limteu geu n teu, veneb, n teu nuu-bood ega, n eg nuu-bood reu n teu veneb faga, ina n ī re n dau kin nyama oo yafin vagseu bira n ma’ zong duniya roo, n daa kin faga oo pi’ in bira n ī roo, too oo pi n kpensila n daa kin in vagseu ma’n beya, oo pi’ n kpengsela n daa kin in vagseu mann beya n ma’ in soona seng geu pad too am ni ga yebm bira nel boo areun faga, yeba bira n pi’ mu yebbid da moya ina mu mo’ yeba n pi’ miyoo, yebira, n pi bu kpengsila, a pi’ bu tena, n pa gongs zong soona boo ma’ tu geu boo ta, boo bag muong anube ya, boo ki nueng ambeya, vagsa yagana gbeuseu reu bad ni no dang kin, n pi bu in soona song geu pad, n pi bu in soona seng geu pad, boo ko n pi bu boo gerb nuong arubeya boo nuu kunu, n pi’ bu boo ob ob obbira, gbadbira boo nuu neb gbad bid kunu, boo nun boo kum sooni obo bira, zongna bu daa bureu pad too aa ta ma’ sin kumsel soona, bob kumsal soon boo ina’n keu naa ti reu, n lii keu odual bem bid da ina n keu naa re, n pi’ odulal bem bid ko, n bobi geu ped i gab kumu, koo teu zogu ni feu’n pii kunu gam sebeb n pi’u gbaa geugeu ga, n pi’u ko reu vela feu’n pi’u kunu oo ko bob oo paa nou, amma n keu naa su, amma nee yai geu kaiya bin pi’u ga, seng geu pad, seng geu pad sense. Nee yai am sin geu n teu keu naa geu feu’n pi’u zoga, sedai n pi’u gbaa ku ga, feu’n pi’u zoga, too am ko n gabse kum geu ulundu geu naram neesinu, nam dana ban bu nee daa nesin ga reu see, nan daana, n dayi ko oo ko nee n teu nee pi’n geu veneb ko n dagi kee sin ko dun kan pi’ina da ban ka nee yoo a dai oo sin geu nyaa ga pi’ sa’ kunu, dila maako maa pi’u kunu, dukuu pi’na, taa ma’ sin kumbe sooma zong duniya, kumbeu soona zong yeba yee ba. Too man biya muu beuneu kuumbu sooni keu nee geu pad vagsa gbeusini n daa kunu, n pi, bu ina ba liin keu nebid doo, npi, bu ina ba liin keu yebbid do, yeba n pi’bu yei ko n nyi bu neenu ba yeba ko’n nuroo, amko n biya nuu bu nau, n kobu yebira yeu kunu n pi’bu ina bu i’roo ina bu iroo, vo’oma bu saa roo n pi’bu kunu pad bu saa tau am nou. Zong kum bu soon a keu nengna, kum beu soon keu nengneu re bufu ban neu geu neu ningna amko n nengna, nee ko nengna, zong kumbeu geu neegu ina ī keu naareu pad i gab keu admingna nea oo ko nea oo bob ko, ulad n ko’naa a’a nii geu mara ma sin ko’n naa ga, n pi’ nel ningn ko’ kam geu wundu ko n kum geu naa ga, nla dam pi’n ko, soo, ina nira mu’n neu geu i gab obning kunu wun nyereu geu li’n don odunal ben da i’ leu i’ za’ lee. Bin kumle, too ina dan ban kin beu veu’naa se ko ulaa bin veu’naa see, too, i be’ inuyi kaan geu taa zong sun sona too nyam bidnaa, ira pin uluu ban bu zaa bu mo’n nyamma, veneb oo leubin soni, yaula sonna n mayi kaan ko sonna, wuundu ko ī dam oora ī kum sooni, ina na teu zong ema ba mara dan zong kin, muran zong kin, oo ko teu bon maram zong kin, n ko mu yebira yoo neu, too, wun nyereu geu ulal i’ kum od ba ī fak, veneba, baa ina bugeu maa veu au, ina bu ī’ reu au, i kum sooni, da kun sooni sengeu pad i bi’ mu odning teusi, i ma in soona seug geu pad sengeu pad i ma’ in soona, kuma, too yeba nyam pobu yereu ko baam i’ yeba reu kpang sona, bam i’n kpang vagseu ma’n bilu inu yilu koo ob ulalu bira, dereu alu kunu banbu aliah ulaa reu aula mabu ga mereu ulaa, babu konga, mbe ulaa ningn geu nee ningn ulaa teu in vagseu ma’paa geu dereu kunu hei ulaau, nyaa kunu zongno bu kumumeu bam meu bu kum kanse neena bu kummi bu kum kim, n mjiu kim dam n gaba too ulaa reu gabu boo Taa, gabsin boo taa, too boo yaa uleui geu n bau kunu, n baa ulaa teu ina ma’n kin gam bin zibu see amma bin aleu bin baa ulundu oo ma’ kam sengsi sonse, too, ulaa aubey teu in ma’na n ko’u aleu kunu to nee ulaa n al yere amko ulindu geu ulaa anube reu inneu man kaafim bura maa teu kam ala oo mo’ si, ooma’ si, oo ma’ si, are kumkee son piya i teungna, kumke son piya sak ebeya a geu odulal bii bira, mii pad teu kum sooni too nel ningna nyama in liin be pereu reu boo kei piu kuu, in liin be ped nee ningneu boo too le odulal beya maa mu keu naase yaī geu n pi’u kumu, bam bu kaiya kin kin geu n ma si, n piu kunu ko teu leepad gam bo dau suu geu yebira yeroo, ijeba nyam pī bin sunu da oo suu geu yebau, amko neena n pī’ ningna yere ko wundu ko bura yana amsin kan ko amko buran man kani, baa kum kin sooni seng geu pad, n be’ odningna paa go’ yaa gosa son sin geu too, kai gosa yoo geu lee? Ban bu kai neegu go’na see, gosa sonse kai n ma’kansi, too, n gaba geu go’ naase, n pi’u sinko, soo n be’ nee go’ seei geu gosa sonsi geu hur n saa go’ula lebm pi’u kunu, le’ odiualbeya n ko’ gosa nou amko n paa kunu, n ko’ gosa mu amko n paa kunu. N payi teu sooni, too amko neeno n ma’ nee reu ulunda buran ma’n kani ko, too nea keu naa sinneu pad som n pila kin zoga oo ko dau kud keu zongna, nee ningn tunu, nee ningn ko yebbid nuu-bood bo’ nuu sin pera, nuu-bood basa pereu yere da ban nu’ areu ulaa miyi? Waa maabu ga naa nea ulaayi, aa kanga, langn kaa kunu, n kaayi geu amko waa ambu teu wundu neena ma’n yereu nee ningn da ma’n kaani ko, n kaa nea odual bem da ulaa nuu-bood basa, keu naase n kau kunu, n pi’ kunu ina saa re ī pi’ odning kunu, taa ma’ sim zong kumbeu sona. I ma’i kangeu zong kumke ra kum soopi haa seng geu pad, vagseu pii i tamguu ga, ko ira teu nii ma’ ulal ī ma’ odba, ī kum odba seng geu pad.